Ta gonga vatono yo me yo ne va nayo nga yo me long ko ki e rono yo nga yo mo ki i montanu lo ne de vanam yo sana ki kulienge anga memeng wantem ne kulienge nga toyali anga lo pakanga yo sene na nadel ta radel ta radel yo kame long mo ki ne kulienge au yali tone ne kulienge anga to va den anga lo puka nga sene na manga sene nin tonga mo lung mo yo ni ho me menang mene yo mo lakap oh mo ho. Kom nga yo ta ni yo me ki ana yo me radel vai yo ta radel to radel anga lo vatono min sene na long monta lo leuro sona ki anga kamui anga yo mo ki i tanga lo nekoti monta lo del varam siam somona ki anga tonga vatono go anga lo bukanga yo mo ririe vai anini lo ne va ni siam lo bung pek anga mo toma mene ngake mo kiti siam mo yo ne me va lo pukana yo mo ki mene na somo na ki menga yo mo kiti steret yo mo ririe van alo vatono. Alo nekoti ning yo sona ki ne kolos bikos alo ne va nga somon lalgua yo lakap, lakap, lakaper oh mene Ku yo mona va buka anga lulie hermbi yo anga lo ne, ne ki e rona kano horek ano holo na. Komia mo yo me ripka ne ki e rona nga yo mo ne rade va alo kominity mo anga lo ne mene ni nekoti. Ta radel, ta radel ta pu tanu va ta ringo ma yo on sana ki nani li sona kiti sona radel tan na sana posie tanan sona posie anga lone bur si gol aning yo sona pu. Ok yo sene na go nga vatono sona ki mene nga yo ta ringo mayo mo kiti, mo ririe van. Yo kata mui no ki nanga me komkom sona ki nanga me komkom tisom mung oh yo anga lo pukanga yo nolo ni mo tison ringom madi oh bara na ki mene na lo mun katu va buka. Komia mo kame ripka mo ki mene nga me komkom mo me kaka e somo na ke mene nga me mui tema yo mo yo mona radel oh na ho na to leuro kone mo me unia mene yo nema yo mo kiti. Ko yo sene na ki nanga ka mui tema yo siam some menang mene yo mo to leuro ma. Yo kata mui mo to leuro somona radel sona. Na tonga nga mo nadel sana tonga nga mo to leuno anga lo puka nga lo buka nga mene na ka ti mui tema yo nga yo ma kiti. Nana nga tonga lo nekoti nanga tonga tolo nekoti yo sona kiti steret sona pu na pu koti tanon. Sona tonga na posie bikos mui alo neva ning anga yo ta mui anga lo mo kiti. Nanga tonga vatono yo sona kiti mo ririe van a vatono. Na toro del varam sona kiti mon talo del varam ku yo mona ripka anga lulie hermbi yo anga nini yo kamitaga ki mene nga. Kamui tema yo sene ma kiti nga kamui tema yo sae yo kamui mo gua buka ausi lo vatono ni ani anoyo siam tison mung taro yo tison mung komia komia oh yo koyu komia mo yo sana ringo ma yo mo ki mene nga yo ta kiti bikos yo me long mo kitia anga yo mo radel mo to leuro. Kaping he yo kata mui mo kiti anga lo puka nga son nir puol. Son nir puol sona rovie sona kiti leuro nga yo mo toni sana mantuan ma yo kata mui mimo kiti. Koyo me long mo ki kulienge yo mo tato reuno ta toni tansi nema mui anga lo ne bungo ha nga yo mo dun lon moyo mone pu mo viri mo in hayo lon Ko mene ni kapin he yo kami me long mo kiti siam sona ki kulienge au vaden na ki kolos au yali toron koyu sona ringo mayo toro mene nga yo mo toni kata mo ne kon buka le ngo ma her mbi yo siam. Tson mung taro yo, tison mung toro yo na me merang ena ma anga yo mo to mene nga yo mo toni ma. Bikos ta ringom ma yo toro mene nga yo mo kiti nga vatono anga lo nekoti min yo mo kiti kumo yo na radel na kon buka le ngo ma hermbi yo.